La gastronomía china es una delas más ricas i anombrás de tol mundu, con una estoria que tien milentas d'añus i ofreci pos muchus saboris i hormas de cozinal i guisal: pel patu laqueau o el wonton se conocin pa toas partis. La cozina china gasta agredientis frescus i variaus comu verdura, presa i mariscu. Alogu tamién tien astilus regionalis porque es mu grandíssima la China: sichuán, cantonés,...